Pasɨpɔriwe pɨ láa tɛŋ wǝǝ wɨ ri rɨ tuwǝ pɨ lǝ́ǝ fɨ, pɨ lée yee vǝ nɨŋ wɨ kpɛlɩ lǝ̈ ǝ fɨ o mɨ ko gɨŋrǝ. o mɨ ko epeyipǝ wɨ lóo toŋ lǝ̈ rɨ, rɨ tɨŋtǝǝmumuŋ la acʊmayeeyǝ.